'O ke kumu no ka wakiuma ho'ohana na kanaka like'ole i ka wakiuma e ho'oma'ema'e i ko lakou ka'a, ke holoi lakou i ko ka'a mamake lakou e ho'ohana e <hesitation> ho'o homa'ema'e ko loko a ho'ohana lakou ma ka hale ma ka moena i na loa'a ka lepo ma luna.